Ley lewuru fu cille ciapatanti gaɗam mi. Sabi ŋende fu mi yaham, <hesitation> so mi yehi ton miɗo wada sattuji here gooto. Jasii ka fuu <hesitation> leer gooto malla hono no mbiy mi cile cappanɗe tati ɗe kay yahan ley lewru tan.